هذيك المرة باثناء احد العواصف اخذت سفينة غامضة إلى الشاطئ. جو العالم بخوف وقلق. وغشعو السفينة فارغة .وكن ضلت خريطة قديمي على وج السفينة .عغفو بالخريطة اكو جزيرة ما كن غشعوها ولا كن ظهرت على اي بحر من قبل ، قاموا أجمعوا بيناتم وقالوا خلي نغوح نغشع الجزيزة هاي اشكو بيها.